<noise> To mi yiɗi njoogugo fuufango am. Mi njoogan naylande sappo tan. Bura ta naylade sappo ɗo mi. To mi njoogi buri naylande sappo ɗo a a mi habdata, mi mi wawata mi wawata.